په چټکو څارویو کې د پړانګانو څخه یادونه کېږي. خو زما په نظر تر ټولو چټک ځمکنی څاروی چیتا پړانګ دی. او په هوایي څارویو کې باید باز چټک څاروی وي. د دې څارویو د منډو چټکتیا ځیني وخت تر موټرو هم زیاته ده. بل بیا جاګوار دی چې هغه هم چټکې منډې وهي. په همدې خاطر به د انګلیسي موټرو نوم «جاګوار» هم اېښول شوی وي. ۱